<hesitation> Soedy, karàha ity zen̈y raha nazoko honon̈o tamin'ny tantaran-drô. Ia, irô nanangan̈a sistemy araiky amin'ny resaka fandriampahaleman̈a izen̈y fitandrovam-pahaleman̈a zen̈y amin'ny tan̈àna araiky amin'ny tan̈y izen̈y. De irô anisan̈y voalohan̈y ten̈a ny tamin'ny firenena jiàby amin'ny olona ity izen̈y nanangana e! Raha izen̈y tamin'ny fotoan̈a ny andra io.